<hesitation> ان انا نفضل قضاء ليلة واحدة اف فندق فخم او التخييم ف وسط طبيعة خلابي؟ لاءالطبيعة الخلابي. انا باحب الطبيعة وباحب الأنشطة اللي فيها خيم ومعسكرات وووو طبيعة كدا ومظاهر طبيعية. <hesitation> الطبيعة نفسها سحر فبتخلي الانسان يتعالج هي نفسها علاج فانا نتمنى اتجيلي الفرصة وان انا نطلع رحلة فيها خيم ومعسكرات جوة الطبيعة الخلابة ديا الصراحة.